Ah ndikka ɓe tokka jangugo mathmatics Ko sabu ngoodi e ɗum, yimɓe foti waawi sosde ɗum, e tawti laawol e nder caɗeele. Mathematics nafa koo fiyaama e nder keewɗi, kadi ko ɗum hokkata noyiɗɗo e tareeji woppitaaki. Kono, waɗde mathematics no waawi njama ko moƴƴi faami, heɓugol firtiiɗo ngal hayɓe.